<noise> toh – toh Humburuwo agwanda infani zama niga durunda, nigataida furkusu, nigataida labduro, niga kulkolaŋ da haŋkaŋ niga taida kulu nigate niga fai’jinai kulkolaŋda haikulu kaŋ nidi dama nigataida, amma dai humburuwo kainafono nika bisa zama burfoyan e’si kaika duruyaŋ taikaba kadday e’ma Kwanda i’ma duro ingaisai. Amma burchindimo gaskiya humburo bisa i’sai nisinda humburo nisinda hinjai amaŋ kamata mai ma hadaŋ kaduwai kadai, zama hala niga kwai baifo kwara ka duro ay makai nikwara ni fumaiga ka duru ingano i’gabai waiburga, burra makai inga fumaiga ka duro masikwai baifo kwara. E’maŋnai i’sikwai baifo kwara lallai nisinda ir’kwai bai nisindano nima kwai asinda tali hala haŋkaŋ hanai irk’wainin no noru nidai nibon wanai dindai nibon wanai shikainaŋ nidi amai noya, bakin waŋkaŋ aygabai noya ingano aychi nisai, aysi tonton aysi gazai aysi tari kadday ayma chinisai aysi chinisai haŋkaŋ maŋtaimo, waŋkaŋ ninaiha amaino ayga chinisai, kadday niwaŋgu kin kambaizo nunawa ayma aymachinisai waŋkaŋ aygabai ama dakinsai abon, zama baykulu noga tari indunyowora, zama din maŋdu kin kambaizo hayo ayburra gachi haŋkaŋ mantai wala, wadinmo chimino bakin nankan e’naburha ingano burgachi.